La Germania pi tradizioni ha' statu sempri na putenza nun sulu finanziaria ma puru militari. Comu tutti sapemu nta l'anni trenta, cu lu Nazismu, la Germania di ddu foddi di Hitler fici un saccu di danni e soprattuttu ni purtau 'n guerra grazi a lu cunsensu di l'autru foddi di Mussulini.